Any Bresila draike é zare kany tia magnagno boligny igny é tegna tianjare bol avake zare tia magnagno fety isaka teteky fety fety é zagny koa raha malaza akagny.